संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति मा कई सारी खास बात छन। व्यक्तिवाद, आत्मनिर्भरता, समानता, अनौपचारिकता, व्यक्तिगत स्थान कू सम्मान। अमेरिकी लोग बात करदी बगत एक दूसरा से लगभग एक फुट की दूरी पर खड़ा होंदीन ताकि पास खड़ा होंयाँ व्यक्ति ऊँका समणी पर असहज ना होंन।